<noise> וויזוי מ'רייניגט א פענסטער אינגאנצן איז מ'הייבט אן קודם פון אינעווייניג, מ'נוצט א פענסטער מינע זייף, און מ'מאכט זיכער אז מ'האט אלעס גוט אפגעוואשן, נאכדעם עפנט מען אויף די פענסטער אדער אויב מ'קען ארויסגיין אין גאס און אנקומען פון די גאס <hesitation> מאכט מען די דרויסן פון די פענסטער, <noise> און מ'וואשט עס גוט אפ, און מ'ווישט עס אפ ס'זאל נישט בלייבן קיין סימן.